Aleni amitwok chaame chee teche porta chee chetareti porta, koo kimye koo kou ngaam ngunoo ng'alek ap muchelek koo matamache porta. Ak ng'alek ap kiseri kora koo akase ale maa mache porta ak ng'alek ap machanik koo, maee machaniki amuu machaniki komamache porta. Koo ak ng'alek ap akot kou musarek ko matamache porta, musarek koo alen tukukchae chemaamache porto.